Bueno ɨó planta ja jɨni chi nu ni sa'ayo lastimar nou sa'ayo te sa'ani ichɨni nta'a te tuaáni nasa'a nanani nata'an tuan tua chi ichi ni in ka saá jɨni ja nasayo lastimar te ehh ichɨni tua tua ntuva'á.